Dabaxhichí ta kidi alas ocho a las nueve dabaxhichí ta kidi ta ka íín ñoo a ta ka uxi ñoo, ta nrixa animai ta ka iin nriki a ta ka uu nriki tá okudugi konritoi konritoi nre na hora ni kixa ñamana tada nguan kudu tui ta nrixa animai ta xa ka iño nguan ta hu nrokoi tá ngu ru okudungi.